Hitande ujinere didi e sappo e jeewi un sa'I ko Muhammadu Buhari laati ardoɗo leydi Najeriya, kondem min nanaa belɗum.